Sonar device de kutini roman jayime runaftera gam fstahat elema beoni Dem nonaftere fain hama pida TV gobo yaan jahale Valan aftera puja ole